بفضل إني أكون عندي القدرة على التحكم في الماء ؛لأن الماء يعتبر عنصر أساسي للحياة وله فوائد كبيرة في مختلف جوانب الحياة كوني أتحكم في الماء <hesitation> يساعد في الزراعة ،وتنظيف البيئة، وحتى في تلبية احتياجات الناس اليومية يا طويل العمر، بقدر أوفر -الم- المياه لسكان المناطق الجافة كمان.